Ore komankan one munasekan mawuro kan mawuro te'e kanen sop sua'ne kinas sua'ne maunanam ore kanen ondey kinas are tera manarem kuman ondei kinas ondei sop mausesere oje waji, waji ara waji tewi kanen wuu ore manginum ake mali ore lou tan ore kuman waji tera topangan apa karna tenirupan nuhula mamis a' ore kuman kanwokan munase kanwokan suane panganen ondei kinas maunanam mouwo re kanen nu <hesitation> kinas wawi ore konen tumangase maningko ka puna ore momilis manu <hesitation> tan onerentii maraekel tuwawili kina <hesitation> kan to nasi kuning kan marieri rupan kuning tepuwili mangase mayongte one to Tuwiliam mangase sesekolah onetu mangase tur suwale-walei men mamar si amnase tan te'e pu wili mangase suorsto muliliren ara winoraang te'e ihoan mangiho liwah winolaang te'e te ore oneng tomakaweng ore pundikian lana ore manarani torario ten mawiho winoraang, winoraang te sua'ne pangan onde kaluia hinireng pangan ondei kalia liwak ore pangan ondei kinas.